حلو جدا السؤال دا أفضل ان انا اخد فلوس ولا ان انا أحصل علي هدايا في عيد ميلادي صراحه ممكن علي حسب بس هبقي متحمسة جدا للهدية يعني انا بحب جدا الناس اللي حواليا تجيبلي الهدايا اللي انا بحبها بجد يعني مثلا مجات او شرابات شكلها حلو او ممكن <hesitation> مجات تاني ودباديب بحبها زي ستيتش مثلا بحب شخصية ستيتش اوي أو اي حاجه ليها علاقه بالعنايه بالشعر او البشرة او روايح البرفان او الحاجات دي فهبقي متحمسه جدا للهدية بصراحه فهختار الهديه